നേതി ദിഗിതല് യുഗമ് ലോ പില്ല ലു ഏക്വ സമയമ് ത്വ് ലു മോബിലേ ഫോനേ ലു വിദേഓ ഗമേസ് ലകു കേത ഇശ്ഥുനരു। ഇ അലവ തോ വരി ലു മോതപു ഉത്ഥി ദി അരോഗി സമസേല നുപേന്ഛേ പ്രമദമ് ഉന്ദി। പില്ല ലു ശരി രക അരോഗി അനി മിര്ഗുപരിഛ്കേ ഉന്ന്ഥു മോ വര്നി വ്യയമമ് ഛയ്ദേ അന്കി പ്രോത്സഹിന് ഛുത ഛല അവസരമ്। പില്ല ലു ശരി രക കര്യ കലപലപൈ അസക്തി കലിഗിന്ഛേ മര്ഗ ലു। ആത ലു നുപ്രോത്സഹിന് ഛദമ് തലിഥന്ദ്രു ലു പത്ര। തലിഥന്ദ്രു ലു സ്വയന്ഗ ആപ് പില്ല ലു ഥുകല്സി വ്യയമമ് ഛയേ അനി। ഉദ ഹര്നക ഉദയ അനി വല്കിന്ഗ് ച്യ്ച്ലിന്ഗ് ഛദമ് ഇന്ഥു ഉത്ഥമമ്। സ്ഛൂല് കു പ്രോഗ്രമ് ദ്വര പ്രോത്സഹിന് ഛദമ്। സ്ഛൂല് ലു പ്ത് ക്ലസു ലു തപന ശരി ഛയേ അനി। തേഛ്നോലോഗ്യ് വിനി യോഗ അനി തഗിന് ഛദമ്। പില്ല ലു ഏക്വ സമയമ് ന സ്ച്രീന് മോ ധുന്ഛകുന് ദ വരി ഗമിന്ഗ് സമയമ് നി പരിമിഥമ് ഛയേ അനി। യോഗ മരു ദന്ചേ തര്ഗ ലു നുപ്രോത്സഹിന് ഛദമ്।